Nsuohi ki, nsuom ome nyuab ki yueb beleb, nsusue bidung e'muan, nsuom ome mpiepie le akuab a'ri le bifung e'biam mpiepie, nsuom ome nsusue benkpanue, nsuom ome bsusue beke e'muor, nsuom ome mpie nsue bikuo mkpakuo e'bon, nsuom ome nyuab kiyuab beleb, buan be susue binyin nsuom ome bengbe be be be matrass, nsuom e n n chuab e'e’ mde le nyin nsuom ngegeb e'e’ mma ruobo binyin le beleb, nsuom e omeme nsusue bigbangbang benkuob nsusue kira aki le oshabg nsusue binyin le nsuom e'e’ binyin biri gbe gb gbe abi mpie nsuom afitchur nyin, nyin e'fe leyi odzang dzang ke osusue ofe suo, oruo e'susue, ande oruo aweh ori le akuab ofe nsuom osusue e'wu, a ende mkpanyue agekpedo nyi ori ki fe nsuom osusue, nsuom apie binyin nyi, nyi apie binyin abie nyi kpoo nyi e'yuabo beleb le e’ e’ piepie e'kparo buan wuchi, mpie le wuchi nyuob mmie muan wuchi, mi wuyin wuyen ah wuchi wumi kpido nyi nri ki pie, nsuom ari le binyen abi apie, nyi nzubo binyin ste ste ste le nsuom, nsuom aborkiyi boro, nyi e'kuro nyi e'sue bike abie nyi ste ste ste le ome Nsuom nsusue brezi nsuom nsusue e'batan, nsuom nsusue benkpu kpuen, nsuom nsuesue e e e nana bizangbe eburo le wufuoro nsuom le e e engine e'e gburki e'bon ntwn ofe ya e'ji e'rinu ayi e'lali la odzang dzang nsuom nsusue nsuom nsue binyin le akpakuro nsusue le nsuom, nsuom yin e'fe ayi mfimalo osuo le nsuom nsusue le bekito le bekito nsusue, nsusue be blouse kpoo le nsuom, nsuom nyin e'fe ayi mfi sue le nsuom nsusue binyin kan le nsuom bikuom e'wan, biwuri abi biste biste nsue le nsuom